Au keiku ai geku rikwana kia era, ai wa, noo lani wovagi aora wa, wa ina maina, ama maina, ge vakilamaina wa, oi pano vera pano laka kune, kwalana ila ripara au. Vevagi rakava rakava. Pe ana laka wa, ana laka ana ao. rako aonai alakawai wa, alakawai vevagi wa. Wonai melomelo ana vevagi mae ria, woveainamo akalawai wa ne lani wovagi aonai wa au gevakilaku wai oi paoma rage. Rako aonai paonoma rage kwalana au ave rakawai wa kapu ai wa,. au wa vevagi vevagiku aukavagi. Au keikuai waia kianamo amavana giao, arigi nai ano ao pe vevagi. Pe velepara logea para oina wa, loge parana evale maeku wai wa, kwalana noo oma ka ai lea noo elavilavi ne tikuli pe aiki. ne ai waga, pe logea para ene kila oi, ave ragena rako, ne ripara wa, noo avevagi gena pa Noo ma maene vevagi, ne enamu rigoawai ila nega wa- olakana vali ka paiama kamonagi, laka ne waikule nama nama. Au alakawai wa, au alakawai na vesamani aura gema rigowai, au gema varagi varagiku oe, na peve rage ne waia peve vale maea, peve kere luaina ne kokokoko aorai ne kokokoko laura peapira ne guina pe paikaura. Pa kwano maanai pelepu oa au gema samanikuwai pe au ama rigowai, logeaparana ema kwari velao alikuwai. Ne evaakilakuwai, <hesitation> oi gavakilamuna paono laka paono ulaula, oi olakana oi ove vagina, vevagi vevagimo ripamu, ka wa. Kaa wa iaokuai, ama iaorage ole aonai ne au wa, pe nikolo ai wa ai noo gave livuwai ne maaoma ka ne basketbol pia keagia wa tonamenti ene oni, na ia ee manuale ia au evakilakuo, aee oi maki oulana in? Na pono veamai ne auna timuai ponoma ula, au woveaina evakilakuo. Ne gena gema timu kopuna gakalao ne gama ula maina Ia gena timu, au waoma vea auna wave livu, evavi oi, wavelivu e aikio. Au eara venikuo evavine aona na, au eara evenikuo. Aonana au earai au gema kea veaveakuo, ne wa Nikol aona na <hesitation> wa woara veniku ole vaikons ne wanai ne au ave rele ole waara au eveniku ole ne au wa arai au gekeakuna. Na au geku, wa noo iao malaa valigukuai. Geku rikwana kekei wara, au Nikolo oi wa rakaveaina ai lualua. Ne mulina kavanai wau gekilawai omi pamili, eve neveai naomi eve aina eve aina upumi upumi oo keii omi marimi rege iwa ole, ne au waanana au aripao wa, au ariku Nikol ina. Pe magama ula ole rigolonai wa tiimu gaaulagiao maga ao agiao gren fainol ai gaava laka oao, aumai tu. Pene ao gren fainol eaikio maga lakao mage piki maio ole, maga ulao. Taoni ai magave ula ao, weananan mage api maio mapaia ula makapu kiai, taimu nai Nikol kei Vearawa lakana elakagiao ne au ai geku ula vavinera ne, au kipo aluali ole. Na au geku chal hood memorina wa au Nikol goi raka veaina. Talu gave rerewai ee gave turao, kapuna kauna wara. Wa ulaula pakunai ai lualua, gave rawalio. Na iwagumona aonai wa eve arawao e au maki ave arawao. Ai gave vaagevona gao gave laka vevenina laani mapararai. Au aona oo ia ema luaina, au ama oana oo ia ema luaaina oo pene au arawaku elakana pitipiti ana maani kea ne <hesitation> maani keia, inaneana maani keia ama veniana.